दांतो थै साफ कनै अछू तरीका याच कि हम रोज दंतमजन कन चैंद। दांतो थै मिलेकी बराबर ऊपर नीचे रगडी की अचछु से साफ करला। दातों एंच ताल बराबर हल्कू बुरूष से रगडी साफ कन चैंद।